Aku hewa i'nai kuma takut tei moila <hesitation> au kafu na ra, kafu na ra ira karna faka sa ira kutagi ku sekola le <hesitation> <hesitation> pokoknya pas bo fanogura malo anak oca na tagi le kafuna narikat i' to, narikat bar nakarat pokoknya kekun rara' tei huuufftt ira le pokoknya kuma takut kafuna ra malo, le faka sa ira praktek ke sekolah tei sma, praktek penjas'a jadi aku tura nugu tamang ira <hesitation> mami rencana ra nai kam kafalaru bomari ruma tutu ata sekolah supaya sampe ata skora praktek ira kam pemanasan tei loka. Jadi kam siap-siap sobas sembian abis kofalaru, kuforu nugu tamang. kufalaru kuforu <hesitation> siap-siap loka kam kafalaru bomari, kafalaru pas <hesitation> ruma rebat sa ira dafara kafunara, jadi kam kofalaru kofalaru akekun kafunara <hesitation> bolan lomin'i mo kofatom. nai nima tafara fara nuguk nai mana tei falaru mo yang penting bolu nagonggong ira bolum, falaru bolu falaru palanglang, jadi mo falaru palanglang. Falaruk falaruk falaruk <hesitation> pas-pas tura kafunara langsung nagonggong. Nagonggong ira nai <hesitation> korekin tei loka pokoknya kofalaru kukua tei mo. Kofalaru kofalaru kofalaru baru nugu tamanga i'sa tei <hesitation> dabrak aku bomari balakan li tei, kugeit baru kafunara pokoknya nafalaru rapat rapat torakue pokoknya kufitai kokaru kobatara pokoknya sukur nai kafunisa tei nima tafaar fara i'ra nafuri gala, roti mali i'ra. kofuna i'ra ra tei ra aku rara tei pokoknya naka taku taku ka pokoknya kancor malo. <hesitation> kafuna i'ra <hesitation> kuma takut aku malo.